أفظل طريقة ليا باش ننهي نهاري <hesitation> كوني نتعشى، نشوف الحاجات ننظمهم اللي باش نعملهم <hesitation> غدوة، <hesitation> ننظم روحي، ننظم لبستى كان باش نخرج، <hesitation> ننظم مكياجي، <hesitation> نحظر حاجات يعني في مخي شنو باش نعملها، هاذيك من أعز الحاجات اللي لازم الإنسان ينهي بها نهارو، كون ديما مستعد لغدًا ديما.